कालां मणसे भटी बनाये। लेती चे मनसे भटी बरांधे। कालां मणसे चूला पर कालां काई कूकर चूलर कूकर मां कालां काई गेश चूला पर ने। हस्सा करें सूप अलग अलग प्रकारनो चूला पर रांधे। आज गलते इंडिक्शें चूला जा लाइट वाला चूला चे। हाँ का रेड मानसे तीनो चूला पर बनावे। ने तीनो चूला पर खानो बनावे।